Faa Yimɓe keɓa elektirisite so tawaama kuran walaa. Sabi hannde hannde kuran taƴgol mun ana heewi. Ɗun moƴƴiniraa. Ɗun faandoraa. E ley faamu an min ka, <hesitation> saa ƴeewii kuran taƴa to nokkuuji kuurɗi <hesitation> so panooŋaaji ɗii ngarii walla gurupŋaaji ɗii mbaylita ɗun. Eyyo.